Sawelle njeka awigh awu ga jij ghuwazi ga bajije ghuwa chka juwa ska juwa ch titighna na ch zakare ch ka dege mi che za avilliwa an zakuwe to shikina acha ndara ka hanakine a maka ne, hankini chen makne az'ake gida nagh gule-dule gur de de kwra ha zga sal chka, ski na da kwari gwasgefte, wud handa wd va ka gwasgeft da haɗa kafe gule kaka da yegdi deganagha asthendave a yagdika daganagh kaka da yeg daye ka da ju fte bogu u nga ski na piydon va chighin skin man wde nga kella ch skina kwl zaka dejharna, mbatile va, da partha vagha fichka aile tigh she cha iyalwa, fich ghunga mich gara askyigidi zugu ne aska sa wele sege mbatiwe, dugh ska yi daye fich, clka tighish, zugun ska yidigaya fich chka ghong michighere, kadi ka da sawel sege ai game nik'na cha kwaru nde kwara ha gule ba magunel kiha ka dughu ne che gule ba che baza che, ai baza laa nga chame kuwara ha vana a gor, cha negh ngha kizgor cha barsge bage ni cha ske za mine we gurva che regha ka gure da ban gbage mai hankali manue zugeru an negh neghan gure la'a chine, nga thama kur la'a va ndiva wdahama qur vaha cha reqa haste, ka da gui rargh naga daɗ nagha zga baya ghnagha, ai cha chamin mmdava, ch giya da suya ha wde ghaya gule cha shire nkue va ha dagaghminda ski na chaku la'a chene k'na cluce va ka kwar nana ske za, huwa ghey ha dughe manuwe zude tama a, ti kwa juwa va do ghe zudu cha kwara a chekwa baza la'a chen gule ai Gwle ai shir na sawele dogh nau a mbl du vakch ghay chne, mekeu, nomal haz doghna mbl du vak che ghay <noise> chne tamau, to shir <noise> na kwarari kwor wde, ai ka aka vgha, vjir chine, akav gha, vjir chine, akav ghe vhir chine, a chka ndava vjr hashir che a mbldu inta ka da wra yigedi mta, yidige chu a za ghav gha, a zeghava ka aka, sau ne ch vege azaghav gha ka aka da mani vjir chka vege an kwe, hiya windife k'a da farra ficha kini, karr, ka farr juwa de lageki karra dega wde, ka da fara varɗakini saka, zge tasa ke chaka chne, ai dagharwa ahna ngla kigh da we gule har kaka de degna cha yigaki dwagh k'da man na ba degharwa ska chikene shene atvaw maka alique aska paɗau yeɗa mbe mska a gattagatta a ska tege alle a gatta gatta va daghar va ka va de gher all ngvha a gatta-gatyta, pa'adaghar yuwi a gatta-gatta to, gatta-gatta chine cha man kiha bay ghuwi chi ba wdahaha ha has bay ghwa, cha manahira ha hasbey ghwa. Cha manahira mani man gha nɗai ha ju ske saghaya wurt mana ki na ba? Ghigh cha gwadaya baya, kaghe tege nach all nch king ghighe, wir tegeki kede ghi ghe, aa da hull ka a tevau ka, aska da lege vanau, a ha'a ha ska da tag ta mada thwa thwa ka, ka ka da haldi i karra, aska baltighe kefe ka ka de, de haldil karra, ka'a da thjwe kefe, manue ska, ki ke baya a ha? Aska da ju chna kuthap ch kete, a varɗa, varɗa ka wenke, wenke.

keha deviya ca, kithca dakara, kaka ka ghaluwe ga thuwita chaka, ka ti da haldara dakarace da mane mane ka sata kath dakara, ka tida haldara naha cha tida kfe aya fiti fititi ndaya tikwila gha ski ka ka da patha hadmabe, pathe ka pana da paha da wi ha a ohaya ci ba, ka ka da pathe hadmbe, to tige ska gwadara gwiha, gwalicha gwiha ka ka pathe hadmba naha sine, pathe ka mne mne kethka dakara nahaci ka <hesitation> da gwihe, da njada vara da fiti gwihe nhaci, ka ka ju da za dawassa chaka muguna ka za mthapa maguna ka kaza hiliya chaka maguna ka, ka ka juw bwihi, puduka ye yuwe ka ka ju chiha zthhrate thabrate chiheka hm hm fici ikwara da kila da nje hahaya ha a sihi ka da mba suku a nathana ka hadmba naha ci, zangata to mne da ketha e thineke hallatikwe nickere vilagre nickene mne mnie a mbasaya ka hadmba naha ci Ahazeta njure da paha tama, mbasne kwacika aha, mbasnariva magwhi ka ecigha, ka wude da paghi haya ka da njaru da fte hzte paghi haya ci ka gwari paghi haya ci tife wude dalaka za wude haldari dakara aza wude tafe dalaka, ka da ndazaya panna hwashe wude haya da panna, to mine mine ka kha da dwa ruzi nagbe ci ka da hadal hadal ngwihi ka aga da yuwe ze da siye sge halwa acha ndva a mgwa ne ka gwihi nahaci, ju cha da dtughe dgwaya, aka da kapa dgwaya vga siniva. Ka yuwe da tiayi a cihakaci ka da njavara ka bwe to ka wichi kana, naha rata, a rata vdaruva amin ka ka tsiha rata ga gida mba fki mani tile ka ga aa yuwe ci tiayi, ƙanayi aka halniva ka ka tidi yuwe daga mbici, tidici yuweci ka daga mbici ka ka da tighu haya, tighu ka haya.